ଲଖ୍ଯୂନା ଅପ୍ରିକାରେ ଖାତେ ହୈଂ ସେ ପୁର ଲଖ୍ଯୂନା କୋରିଯାରା। କେମଚୀ କୁଂପେ <noise> ନିବରୁଗୋଗୀ ଏବଂଗ ଟିଯୋଟୋପୋଗୀ। ପ୍ରସିଧ କୋରିଯାରା ଖାତେ ହୈଂ ସାଧନା ବାଜା ଏବଂଗ ମସଲା। ଦୁଗୋଗୀ ପ୍ରକ୍ଯାଦୋଟେ ମୁଝେ ସଂଗାସେ ଠାକର ହୋ ଭଲୋ ମିଲେ। ସେଚ ଚୀ ତ୍ଯାରୀ ହୋ କିଵାଈ ଭଲୋ ଲାଗୀ।